shimpiren sunii shimpire kol gugurda kabdi kool gugurda aminen jajaba iyo mil ishianen jabaa duumi woishin iran sun koolan ijemteet ak cholle ijemti woyyu ishi hindibdu malsunii kol sunen gugurdaa akumfeet iran sun ijemtee it gajebitie woishin tetinen mil ishian dedera aminen jajaba akumfeet teeti.